Ny fomba tegna môra zao na anao malaka mouchoir igny de fafafagnao fogna le vovoka de tonga de miala na anao koa magnagno passe chiffon o, de malaka chiffon anao asinao rano-tsavôgno kely, fiahinao tsara de igny <hesitation> pasohinao amin'ny fanaka igny, de izzy kaofa afaka alagna akeo.